aku eme poli aku weli ute neka nais bail na'ad, sampe se leso dua leso agu telu leso. Eme nais na'ad ga toe manga di'ad butek jadi'n. Hitu eme butek toe ma di'an te hang, jadi'n gah ite <noise> beti tuka toe ma di'a weki agu toe manga di'an kut kesehatan. <noise> Aku laseng weli ute saung ndaeng one pasar, ute hitu laku gah eme weli toe toe danga naek nais na'ad boto melo agu boto toe ma di'ad. aku laseng hang saung ndaeng ai enak keta campur agu nggurus agu eme campur agu ikan. Aku hang ute saung ndaeng sua ngkali eme se minggu.